انا نضن انو وين رانا عايشين هي حقيقة وليست محاكات لانني وش راني نشوف راني نمس بيدي ونحس ونشم ونسمع ويعني الحاجة الضر و <hesitation> راني نحسها الضرني تع الصح والحاجة الي ماضرش ماتحسهاش وكاين أهم حاجة الي هي تعطيك- تاكدلك انو ماناش عايشين في موحاكات هو يمكن يكون احساس الحب الحب هو معندوش تفسير ومعندوش حتى يعني معنى انت تحس حاجة فيك اتجاه شخص اخر الي ماعندها حتا معنى هدا هو الحب هو اليعني يأكد انو رانا عايشين حيات حقيقية وليست محاكات